<hesitation> isa manomboko amina ordre croissant zao ai, ah manomboko amina zéro ai: de <hesitation> zéro, araiky, aroa, <hesitation> telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, fôlo, araiky ambiny fôlo, aroa ambiny fôlo, telo ambiny fôlo, efatra ambiny fôlo, dimy ambiny fôlo, enina ambiny fôlo, fito ambiny fôlo, valo ambiny fôlo, sivy ambiny fôlo, aroa-pôlo.